Se impe un bollacco con de l'ægua tiepida, se azzonze un pö de detersivo e se ghe caccian i panni. Se remescia ben, coscì che o detersivo o penetra inti tesciui. Se lascia stâ pe vinti-trenta menuti, dòppo di che se ruxentan e se mettan à sciugâ in scê ramme de scioe e pronti pe stiâli co-o færo à vapore.